Rakôa ka ara-dalana tsara i raha i ohanina dia agnisany hoe miaro azo zakena fa miaro amin'ny tontolo iegnana mi zany satria raha ohatra ka hoe salama tsara neny i vatagna anô a agnisany magnampy amin'ny fahatsarany i tontolo iegnana.